Ja k'ui tjin tjin nimá k'ui kui nangui xi chja nangui naxijen ku ja nguijejnijíin b'etjejni ya nima ku nga ja machande nga ja fichu nu'e nga ja bajá kui nima ku ja ja tjinchinende tji ña'a ijin xuku tjiuña minchyarende ku 'yu kui ijin nima ku minchyare jña minchyare ku kui xi ña'ani tako jaskande ku ma chinet'a niñu ku ja nguije kui nga ja kichjinde nga ja 'ñu kichjinde ku ja nga ja tichine ku tji chjabení tu'e nima ku kui tu'e nimande xi tjiña'áni tki xi tse'enga t'ae ku xan minchyajin bichaya xixi kui ijin ku'i tu'e nima ku nde máande minchyare sáña jmanga ndakjan kjima ku tsa tse'e tkúñande ja kuixu xi mandayare kua ku nde xka'ení nde ya nimande kuixu xi 'yú nga tsanga kuixúña ku ijin kjatekjatexu basi'a kui xka'e ya nimande kuxu xi 'yu ngat'a tuxi tuxi tsanga kis'jñaxu jinña ngayande nga ixúña ku kuixujande xi tsi- tsiyfa jínña nga- nga 'yu kui xka'e nima <noise>